אסאך מינע זופן וואס ס'דא קענען אונז נישט אבער די וואס איך קען איז טאמעטא סופ, לענטיל סופ וואס איז בונדל זופ, <hesitation> בראקאלי זופ, <hesitation> אניאן זופ און נאכדעם סקוואש זופ, טשיקן זופ, <hesitation> סתם א נודל סופ.